Tsy haiko gn'antony aloha hoe fa magnino mangotraky amy maripana ambany kokoa gny rano amy haambo ambony. Fieritseretako anazy zany mety hoe mahazo rivotsy kokoa izy ambony egny lavitsy gny tany ka mandray <not heard well> mahare gny hafanana ambany tany avao koa de malaky mangotraky.